Fomba fiomanan'ny écureuil amin'ny ririgniny, izy kafa marindrigny ririgniny igny, mandafoka kakazo izy. Ataony tsra place be anivonivon'ny kakazo tomboka be. Avake itaterany vovo- vovoan-draha agnatiny akao, itaterany raviravin-draha gnatiny akao. Kafa avy amin'izay ririgniny, izy tsy mivoaboaka fô midoko agnatiny akao. Ao amin'ny raha be efa notateriny akao io fogna ataony.